هغه خواړه څې کولای سي د بدن د ځواک په ښه کولو کې مرسته وکړي، هغه د چرګانو د فیل او یا هم د کبانوغوښو کې <hesitation> هغه پروټینونه چه وجود لري چه اکثراً صحی چمتو کیی، یا هم هغه حبوبات څې کاربوهایدریت لري زیاته مرسته کیي.